Asaiko mitondra lamba hindesigny mandeha mivavaka izy. Avake koa ao asaiko mitondra lamba hindesigny mandeha miboaka satria izy hindesiko mandehandeha mizaha faritry aminay.